Madama ch'a së seta a me post, mi sun giuvu, pös ste ën pe e vou l'e mei se s'a pìa mun post. Al e ün piazì për mi laseve mun post, ch'a së seta püra isi e mi stun ën pe